أنا زرت جبل شمس, وكانت هذه الزيارة تجربة رائعة, المناظر هناك تخبل, والجو بارد ومنعش, استمتعت بالتنزة و باستكشاف الطبيعة هناك, كمان شفت الغروب اللي كان جميل جداً وساحر, الأجواء هناك تعطيك راحة نفسية, كل زاوية فيها تحس فيها بالسكون وبالجمال وإبداع الرب الخالق.